ما ادري الانسان يلاحظ ان كان هذه الاشياء خياليه ,او محاكاه للواقع بشوف هذه الاشياء بتاثر على الحياه الواقعيه ,ولا لا لازم الانسان يكون عنده بصيره ,وعنده بعد نظر عشان يشوف الاشياء من الناحيه الاخرى مو دائما يشوفها من وجهه نظره ,فلازم الانسان يكون عنده بصيره يعني ما يركز على اشياء او حتى يتاثر بها لمجرد انه شاف شيء.